Hee yee yiroo landi ibe peregoo pempeŋ landila akaŋ yaa muta ye martoo taa yaa pempeŋ yaa pempeŋ bare semboo fanaŋ kela baa yiiroo si faranaŋ bare issaa pempeŋ doroŋ a pempeŋ doroŋ a pempeŋ foo aye futa yiiroo man yiiroo man fara ii peregoo si duŋ issoolo taale puriyee ňaama sikaa maa.